X̱i'k nak yu nex, yu naranj, yu x̱i'dz, yu guanaba, yu ndras, yu mandarind, yu kok, yu pera, pera, yu uba.